<hesitation> evindu vya ndayanza akhulalama muvulamu vwanje ni singa ovwekambi vwa ovusomi vwa avana. Ovwekambi vwa khutsia khwekesia echoir mukanisa, ovwekwambi vwa khutsia khukhala ekasi ya mukunda. Khumanyire ekasi ya mukunda ekiranga amakumba kava matinyu syokhungwa vwangu tae. Ne khandi khucha muikanisa khukhukhalanga syokhungwa vwangu tawe. Ne khandi akhusamia avana khumanyire niko kamwekhoya, kamwevuli sikra khumanyire mwana niyakhasoma nicho chingufu cha avevuli va mkamba. Avevuli sivali amachina ta. <noise> Ninganavave vakhakotula, naveretenge khu vana vavwe, ne vavlera sya vanyela khumikhira, muvulamu vwa miaka chavwe echivechanga chakhachia sana muna nondio chivechaa chakhachia muno nondio.